Maluam kalu holu niriolanamkoa. Jadi palulumanam pagi siane ulapsamitarimuin painiriolatakoa siame ruimulamante tetap niali jadi kalu inanam alulumanam niriolanituanamkoa <hesitation> karna san siamei langgaran lotumulamanam lotuniali <hesitation> ketika ite halamai nipulaya siane'e. Halamai nupulaika'a sajeu yang penting ada rasa mulaman ita am baru maaun tetap maluani pulaiya jadi maluamni tiolan nituanamkoa ya seperti siam.